Lafa hamonjy fanaova-draha zany e, da ny fomba-drazanay tsy manao taly tsimizibasy. Alay e volo igny e da vakia roa, da ny ilany raiky zinarazara anaky dimy da bakeo taly tsikiraidraiky, da ny ilany raiky koa da zinarazara dimy koa da talia tsiraidraiky, rehefa avy eo fatora mitambatsy ilan'n y anakidimy iny, da ilany anakiraiky dimy iny koa fatora mitambatsy, da atao taly manako an'ny sofy igny ao i roa.